दिवेर्से ग्रोउप् ओफ् फ्रिएन्द्स् थक दु भल्, बेचौसे दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् ओफ् चोम्मुनित्य् प्र जोदि फ्रिएन्द्स् थके दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् ओफ् चोम्मुनित्य् प्र हिकि ब। हिकि ब परि, हेतो चुल्तुरे हिकि ब परि, प्लुस् हेतो जिजि मने फेस्तिवल् से से हेव्ल को मनव परि। अरो बोद् किव किबि मने हेतो प्र हिकि ब परि अरो। अरो प्लुस् जोन्तु एकुअलित्य् थके हेतो। एकुअलित्य् हो थके। हेत विसद रो। कि कोइ? हेतो बच्क्ग्रोउन्द् हो, बच्क्ग्रोउन्द् हो कोथ गोम्ब ब परि। अरो, मने हेतो जोन्तु ब्लोक् मने, हेतो, ह्म्, हेतो चुल्तुरे ओर् दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् ओफ् जोन्तु ब्लोक् हेतो त्रदितिओन् असे, लिफे स्त्य्लेस् असे। हेव्ल कोथो, मने इन्स्पिरे हो परि अरो जोन्तु ब्लोक्, मने च्रेअतिवित्य् अन्द् इन्नोवतिओन्, हेव्ल कोथो भाल है।